डेन्मार्क गो देशाचो झेंडा सगळ्यान आडलो आसा। आनि हांगा कसलो आवी पर्वत। ना आनि लोक हंसार सुंदर राजाचि महाला पोवंक येता।